Laha te hanara-maso ny fandania atao anaty vola ndraiky zany da mila sorata iaby ny fandania rehetrarehetra, ohatsy ny sakafo, ny fialamboly, ny hofatrano sy ny zavatra rehetrarehetra izay mety nialan'ny volantegna isan'andro. Da lafa vita zay e, da ampitahà amin'izay e amin'ny fidiram-bola tegna